Abuahwa nnachon ajomi ajomia hara <noise> gaskiya kuna ngadia, ajom wahun’a aku pa, apam a chon’u chikhen uchon’u ajom wahun’a kuna ngadia ku taba na fammi ta nakhenba, ko ma yia umatsa kuna nga ku gbem, adii ikyoukyoi’lzun chikhen m chon’u, pama chon’u pu chidon uchon’u pama tau hali wachia ni kyonkyonizun tayiu wachia ni kyoukyou’ izun, amma baa yiri ajo baati baa unatsa ni kyonkyou izua khana’a waa, kus ndeu ya so kamkan lkai na zeu baud an utsana tsana bahua chiajoba, amma ajom wam mbaaa, kuna nga dia, kuba hali wachia ina kyonkyon’izun, kuma yana kai ngaugbem, kuma mbya acho wachia lzu wachia lri du kin wanai kui gbem dana jo izun a, ima zuna irin u kin wana ilma zuna iri tsana, ko kuma na bia yaya lchochi, chochia u mbyaa kuna yaana viniba, kapyin’a ku ya chochia kui ba, ajo tsanni dei? Aatem da mbaapa ayo mbaa kyea iya chochia, ndi dan yo mbaa ko, ku dan yo mbaa, iyai kui gbeu naa iri ya chochi, ima do chochia kuikam ba, buzun wa mma ganemba ku dan jo, akwe bua behyan dan’a abua ria ngammba, ajo u ganire? Ndan ka ajo akwe waa nganiha waa nganimba kui dan ok wa hara ngane, se ajoa ipopanyo l dan yim naaa ndea ndi gani, amma ajo baati baalna baa, uyiukuba waa, una mbya dan eh uyiuba joo ku tayiura ku ta yiuba Ajo baati baahwa ina chonibe ljijia, ajo uma dubu kui gaajia nwuzaa kudu bu ba, kuma dub aka chonadan nwuzaa wahara ma ku babe duba, seu mbya ahun’a chiajoba, ajoagbegbe chii dan uma dubu, gbe nwuzau auma kudu, uma kyonkyou gbeu, kuma kyonkyon gbeu, kuma kyonkyon’a chia dedeba gbeu wachia ni kyonkyonizun, amma ajo baati, bei gbeumi waa ni kyonkyonizun ba. apaa hun’a u mbyaa uri pyinkau ku bub a, paa chon’a jiuba uyai chonui? Umachon’u chikhen kui kui zuu choa ljini, lkhau’a waa kui tsau mugu, u mbya, amma pa ma chou jiu, chikhen u chon’u, uma chon’u, baa ko uchon’u na vin’i ba, chon’u ba kamilia, chon’u ba kendo’a kata ba lyalia kata, uma chou’u chikhen kudu kln’anai amma abata nachonjoa’ amma uka mbya nwuzaa ukase nwuzaa, nwauzaa chia paa kiki ba, baanaba, wahuu’a chia joa kikiba hun ajoa kiki kuma chou’u clikhen kui chou pendoo, kuma chon’u chikhen kui cho aba zenzei, kui chon pajukuu baa zu diu bi, kui wbya dan apaa hara apaa kiki, amma uma du jo zun kui mbya dan paa hun’a chia paa kikiba, paa hara apaa au yiu, paa hara apaa zu diubi, chikhen uri wezo mbyau, chikhen uri tsazauyo, amma udu jo zun, kui yiuha kui chouadan uyi pazunbz, wahun’a chia jo bai uma yi joura uyonvyon bau ka yi pa zun, amma jom wahun’a kuna ngadia kumayiura baa uma tsa wachia dede ba, kui dank a yiu tsana tsana lkyonkyo uizun waa chii dede. Amma uma dujo zun, kui danajiba kui ndei ngo hwai kui ngongo pichi pichi kui ngo ngoa chia uri mbyau ma, uri ganiu chinyau abu a kuna danjii chiu’aba, uri dan jo seu ba kami bi dan gashiabun htsa wane china china chia dedeba, bare, amma dank aa naba, uma tsa buzun’a chia seseba ajoo riyai chi bezun izen’una chia, amma ajo bum wan mbaa, ka, achidon ku kwan’uriyo, achidon ku kwan’uriyo, achidon ku kwan’u nyaanu a gungun, ajoo hun’a na nga dia, mmatsa da buzun wachia dedeba, ajo, ko be dan nkin ngye daube lkinbe, mma gyeube kui ba ndemoi, ajo gashi akoyon zun’a uhyan kim, akyon’iwo mpomvyaba, akim, naa jiniba, mbiwo ndaa berim mbyo, wachia ndu kin wa nari, ndi dan aya ajo ka dan yim ufo bare, kui iya ukyon kyon’aha kyoukyou’aha, akyan’aha mfomvyaba, dan nare? Ku dan china, ndan toh, ngode waa ubandem bia, kai aajo chidon’u kwan’uriyo, mma hyan du pazun kui gajia dank u ba ndeubi dan’a, akyon’a kyon’a ukyon’u dedeba, kui gaajia hun’aba, kui gaajia bi kunai mbya dan eh kuka ngongo mujibau fan’uta bei amma ajo ubamikin, kai, uchi joa kiki uchi joa bei bau kyonkyou, chidon kuyiu nyonua chidon ku kwanu uyinuiyo, wachia ma uka kwan baati yo, nyonva mbyau gbeua ho amma ajonda kutsan am m ambakin wanna gnekajo wachia wanna gbekajo wachia iri kyon bizun waa kuma baani Ntsaka buy o momoko ntsaka buy o na bua, wachia iritsa ajohunajo, koima yani kuna nga dei ikyonkyon’ahuna izun karia itsai muji buzuanba, uma ganiubu ba uma mbejo ajoi idan sa yiu amma uma du jo zun u ganiu buba abua hara abu a uganeu una ngau mbyene una ngau mbyeuha, kui gbantswau ndenya, ku ngatswau don ku da nudo don ire, china china toh uri ganiu buaria rye waa utsa beiba amma uma du joa kiki uma du kendo a kiki, chikhen waa utsa bua ryea begbeu umadu bazeza bati manyau ndechim nai yibe bei gbeu, amma au uzenu nde chonpazumba unanya itsannitsa abua huria tsaaba nwuza, umaya oazun ku chon’v ba mikin u kata uma chonu ba mikin u kara chikhen auma kui choni amma uchonuku ba mukau kataba unanya pazun uchoniu ka chochonbe achonia bena dana ka chonchona udeso zoba chonchon chon apa dagai, fen mikin hari bibi izo amma ai baati ina chon nwuzai izo amma bai fen mikinba oh bua hna chia choria bena dan achonaba, achon’a tai nwuzau tayiu dagai en mikin bibi izo chikhen ai bati uri zenzinia tachon baa buzunba chikhen u zenzia’a technon, ijijia u mbya dan utacho nayi nwuzau, anwuzau takan chon yiuba, u mbya dan bua hun’a chikhen iyiu zin wa hun’a uri mbya da nafyin ibeu chikhen uzen zin, ijijia utachon yia Ku takaaba, udan jia chia ni kyonkyoniun ku da n ka aba wa hana u mbyaa ni kyon kani kyonzun ba, akayon kani kyonizun ba, akyoni ka ma i kyon tuta danji u gaanijia waa udan nighr ni kyonkyonizun, auma ika daayiuji, udu jo zu abu, na dameu rufe mikin una mbya dan udu joa sansan, uyau yachii uya hwijia hwihwihwi ndeyi jo kata u mbya dan udu joa kiki, ajo ka ndu ya sonka a zen zen bau kana yibe, wahuna’ chia joa kikiba, amma jo waa u mbya daneh una zen abua na dameu, uhwi bua dameuna yi jo yin chikhen ajo ku hwizauyo, uma hwiwah aba chikhen ku tuzaumikin umma hwia mbumikin chiken ku mbumkin ku oen yadom waa yi mbumikin vyonyvon, amma maa awa tut, xhikhen idan meuru ijijia ajoo wa chia nina kyonkyon izun apa bu wachia u mbya dan eh wuchia wahara pa u, amma uma dvpa zun, abu tuu vini ukachi kana uyonvyon, baana ba wahuya chia joba, lokochia ajo machi pen mikin a pepe pe pzau miikin, kuma a chiken mikania mbu mbu, mbu zauyo amma bati mbya dan ajom mana yapyin m yyambara vin, chin kama damuwa babu wahuna chiari biu ba, uma mbya mwazau mana yapyin mbu zau mikin, ayo bua waachidom poyo hun kuri ya auma ukai dzwnke, ivo wanadon ku oyo ku pocho yi waria huria Kuma po xhoa ama kata ukai ya, yayau mbya kapyaa nwuza uyapyin chi naba uri vo wanadon chiken ku po cho, choa baa ko uri china napoba babu abu ma dan mea duwa nadon wanadonna u mbya hara ku kau kubi kuhu jijii, kuhu i jira ijiji ka wakyin jiji aji ai idu akin wanajinna idu achiu wana jinni wachia inda raul wana jinni dau achiu wana jinni wachia inda fanl anwu zau ma yapyin ya yabau mbu mikaubau utsazauyo uma tsazau yoa chikaj be don ma itsazauyo, amma ai ba tati imai mbya nwuzai mayaoyiu imbya dan toh adamuwa wahuna chia chonba, amma nwuzau ma yapyin uma mbu zau mikin mean auma uchonjia ajia chonhon waa uchon auma yayn hun, amma nwuzau ma bia nyakhen na bia nakhen upania vyonabyin babu uzuwa wahuma chia chonba achona u mbya bena dau itai nwuzaira uma mbya nwuzau ma yapyi mbu zau mikin wachia kuyapyin ukai vo wanadon acho ku po nwuzauyoa kuo yo, abu ma zan ariaba ki ude yo bu bi, wachia uri du yob u auma a ba tati myim koye nachii damuwaiba imatsana itsai dedeba achidou wakhi don kui foauyi kotitiba, tsabu wandakai waa ko chdion wakhidon atai wakhidon karovyai, ku mbuu mukun tsabu waa anwuzau ma mbya ku mbu mikii katsa bua nwuzau ku pemikinba bya pemikin sanaba chikem imbu mikin ba dii itsaza nwuzaiyo Uma tsazauyo chidon ma itsaza kauyo amma u mbya eh waa utsaza nwuzavyoru ma tsaza nwuzauyoru pazum ma ibi tsazauyp, amma u mbya dan ubau akina utsaza nwuzauyoba una nya be tsazauyo itsanni tsa? Nwuzami wahuna utsaaba. tsaza payo ayoi ba tai baa nina mbya hara bena tsaza dibeyo chikben ai ma item bebe itsaza dii yp,. ma uma tsaza diuyoba itsaaba, uma tsaza divya uma tsazo nmuzauyo be dan uchon nwuzarapa tsazauyo kutsazauyo. amma ai ba tati ina gboi hunnu una kyin kaikyon waria kuna tsa bua bubai ko halii sana bara anyonwu wani waa uba dea bi dan gashi bua natsa wani cibua ubatsaa chia dedeba mbyasan bekyoriu. kyonkyon ibe a hara. udan ro na yiu ra? Nwuza udan uba, tanadan wahara chia chowaa uchon uba, nwuzaua matsa buacia dede ba una chonvra bau nde abi wza. chuho, shumi zhina ka bandea, uma ban ndea bia dan gashi bua uma tsaha chiha china china mpomvya biu bwa a kuma kin naa jiniba nnaya ikon kyonizun abuahwa enheen, uma baka ndebi uma dan yiura, udajia hun chikhen nii kyon kyonizun kuma mbyaaba uri sakekwan kyujiyo. Ah ah akyona ndi dan china china woo, nganin kyoniba bau, na dan aye hure zenhen uma dan yiu naa, kuiyi yinda dea kui kyon kyon, kiu yi yin dea kui kyon kyon wachia kui we hwan’a, wachia nii kinzun uma kyookyon ba nzuwai naa, baa ko ukyon kyon uaa chii yon ari ba, babu kyon ba unwazau wa u mbyaha um kina uri udeu hadaba ata, wakhi don ku kyonzai kyonaha akyon bua dadu a u mbya bena duba fentswen a mbyaha baa ko bena dyma bapa baa ko uri hwana tandu bugben, babu, do dun yanya ata wakidon dan kyi pocho, cho wapopo chi bii umatsa chikhen udu amma uwaza u tsauba amma una uyandu uri tsanni idu, dudua huna ri datutu amma nya udu bua, amma uma nya udu bua, tsaza nwuzau waa yei nwuzau ma itsa zauyi au mbaya dan eh waa u dzawande den eh waa u dzawande we nwuzauyo kudu bua sansan’a xhi damuwa babu, dzwande we nwuzauyo ata wakhi don ma ifovya, ipocho achoa popa u mbyahara baa naba, uma hwanatan uri duu buba uma hwana tan uri nyani Chiken udodun u nya, chidon pocho wachia uridu, ku dan umava uvo ba mikin u, umanya unta ba kin anai aku kui pocho wachia uriduka ba kin ani uma dua ka de nwuzauba uma den nwuzau tara dan uchin ukuba, amma choniu choni ba mikino kata, chon’u ba mikinu udau tsazauyo uma tsa zauyoa hunnu hunnu uri po-po xho waipyin aimai ba tati tama, imbya dan ima dubua waa nwu zai kudu ko waa iyi nwuzai imbya dan adamuwa iei, babu wahu’a chia damuwa ba, uma dubua pya nwu zauvo to tsannire abua ndua udu bui kwaa? Kuma dan abua niri re? Dan, aburha china china bare uka gbeu taucho kudu amma choa tata tapaacho ibe kin wanai tapacho ihexho wadedeamma ai ba tati inata chow a c hi awa debeb, una mbya nwuzam na dubu, vini wei nna nya abua una duapa dui, ayoa zani nwuza kudua chon’u cho’udu udu umma chon’ura auma chiken ubi udu, amma u chonu nwuzauba una nya pazun uchon’u itsaa ba, chikhen utsa bua chia nwuzauma idu umatsaa auma uridu kata